Unayɔɔ ɛkʋlʋ unaʒɔɛ nɛkʋlʋla, anabuayiladu nuu tɛkuɛli Ku wufonoo welɛtʋ, anoo welɛ kubi: ɛbɛ, ɛbɛta nafonɔo welɛku la, anɔɔ bila awuɛbɛa, anayɔ. <hesitation> kɔfɛ ayii usɔkɔ la yokele. Mɛ akeleyi la awunani analui la tsa ubi unalui la. Mɛɛ anɔɔlu nowele ɛkuni. Awuɛbɛ nɛmɛ tu awula nawu nani anaa anoo welɛku nia, anekelema ani? Ɛ anayɔɔ ee itsuwa ayii usɔkɔ nilao kele. Ɛfua ɛduu ɛ itsuwu ɛfua, ɛdiɛ anaʒɔɛ nu ee koko ɛdi anaʒɔ nu kɔfɛ ayu usɔkɔla kafonoo kelee ɛbɛ ani, amɔ amɔvɛ. Ofoneyɣdu la mayo sili ɛbɛani. Mɛ ɔtala kuu ufɔna awula nawunani anaʒa beli mɛ wubii uʒa eo wubii uwele la ulu tatɛbɛani, unayɔɛ biloo welɛku. Ɛ du anayɔ amɔvɛ nu tɛkuɛni la yokele. Ɛ mɛɛ tɛbɛ tuu awu awula nawu nanii ee ayoo lukawa nowelɛkunikawu la nu tatɛbɛani akele kawu beli.